بفضل موسيقى الرعب لانها تعكس العصر اللي نمر فيه سريعة وكلماتها دقيقة بالاضافة الى وضوح معانيها احبها وايد لانها تعبر عن جيلنا الحالي واللي نعيش ونمر فيه وكلماتها قريبة من مصطلحاتنا الحالية